Digital Kemera kanju on jei hosugo hoto naɓana jei naane dum awannata dum ɓatir ɓa do wala wannadum ɓatir ɓo awannatadum fim kanjuwadi ɓe yonata dum digital kemera.